अगर मैं एक अंतरिक्ष यात्री हुंला अर अंतरिक्ष स्टेशन मं अकेल फँस ग्ये हूँला, त सबसे पहले म्यर धैर्य बनाए रखणु पड़ी. खाना-पानी तो च ह्वे, पर मन के सांति वास्ते मुझ कई चीज करणी पड़ी. म झ्याल बट पृथ्वी देखूला अर सोचूंला कि म कितण भाग्यशाली च, कि म एकदम अलग जगह स धरती अर सितारों का सुंदरता देख पांदू. टाइम बिताण वास्ते म अपण डेली रूटीन बनांदू, जस्तै एक्सरसाइज, किताब पढ़ण, या कोई नई स्किल सिखण